ما اشوف انو من المهم انو نشارك كل الشباب بلأمور السياسية لأن اكو هواية امور س- سياسية تكون حساسة اي- ما يجوز الشاب انو يتدخل بيهم لأن اي ما عنده القوة التفاوضية الي لازم تكون متوفرة عنده كشاب حتى يكدر يسيطر على كل الأمور السياسية مثل ما لازم انو تسيطر.